Eey, ena moƴƴi jogaade sehilaaɓe seertuɓe fannuuji mbele kala ko haaju ma dari aɗa jogii sehil ma potɗo waawde wallude ma haa ooɗoon haaju jiiɓto. Tawi aɗa jogii sehilaaɓe seertuɓe fannuuji ene weeɓna nguurdam ma no feewi.